मैं जो ची पसंद करलु पैदल घुमण्ड क्युकी भागने छमता ता मैमा नी ची अर मैं पसंद भी नि करदु भागड़।